<hesitation> Obo ahananganza eriya, ye- ebulaya because nganawithe munyoni wayi, iyo abirikalhayu awitheyu nomubiri, awitheyu namaka. Akambwira indi obuyingo bweyu, basi bulhobire kandi buwene kusangwa obuli kyighuma ghukakyibana. <hesitation> Obuyitsotse buneyu, omubatsi niwabusa omwamasipatara kandi ne governement yikahiraghu obulikyighuma okwabikalhani abomwakyihugho ekyebulaya. Kyekyangaleka inanza erighenda ebulaya ikyekyu kusangwa nganawithe munyoni wayi eyikambwira okwabibuya ebiriyo ebithe hanu omwa Uganda yethu. <hesitation>